Muimui when I eat muimui it give me bad breath yeah muimui you know ley muimui how ley people can fix it ley rotten fish ley rotten fish put salt inside keep it on ley sun and then ley bake it ley sun will just bake it cut cut ley put ley on food when I eat muimui like dah muimui with dry rice a can give me bad breath yeah.